abakhun yaani won akhanathaa woo inin mathaaa kaskayeth ijemuni inin woo hinsodhathu yaani wonsun hakika ufurah khabaa wontun hii itathii wonn akhanatha dhandhe hinmidhafedha dhubi dhub akhanathunen yaani dhub maan dhagariftii yenen lazima wontun unnum itathii lazima wontun unnum midhafamthi lazima wontun won akhanathi dhubii wontun Lilah hakika irakhaba hindhargetha dhekhe yaani wonsun won sodhaa kasjirtum wonnii dhabaa dhamdhi kasjirtum